Tukeendelia? Nguku umbe na mburu ikakulolya fe tata umeshani na ibanga, yeshaansa ira mee! Mee! Ikakusaakua aarti naaafe uka amba ah ni ma mburu ah amelya fo tendre mara aili ukairungulia ikalya tung! Tung! Ilakiamia fo yamanya soosu fe mmndu anjali, na umbe ukeenda washika fo mmba nndu umbe sili ulibung'aa kwetre ilibung'aa leshansa iamba moo! Moo! Ika ansa aiyahaa ukaamba jaman wandu we trambuka fo mraseni ve shaamba ummbehi itramelya mpaka dakika yi ukeenda ukatrumbua matrava ukera mtemu ukatemua! Ukatemua! Ukatemua! Ukasha ukakumba pikidibigi ikamelya yaheolia <noise> ilakitreta se fo tayari yamanya mndu akwa ameshika lakini kabla ye utrashika ye kaba kelele hata uli kunu vekrutumia vekuiya umbe yafo nkiki ileiyamia atroo nmaruvaa? Ona nkiki? Nakumbe shi maruva nshaa yara